यन ता सारे जानवर बढ़िया चे बट में ते जो जोंक चे ना सू मैं ते अच्छी नी लगदी क्युकी सू क्या करदी की कभी भी कखी भी चिपक जांदी और खून जो ची ना हमारु वो खींच लेंदी शरीर बिटन